Accuminciu di lu chiù nicu e finisciu cu lu chiù granni: la furmìcula, lu babbaluciu, lu cardiddu, lu surci, la baddòttula, lu gattu, lu cani, lu porcu, lu sceccu, lu cavaddu.